في ظاهرة مش من ساعة بدت لعبة طفل صغير تتكلم، كانت اللعبة جديمة بكل، وفجأة جالت- جال الطفل إنها كانت تنتظر عن- عشان تفتح لها اسرار الماضي عادة الطفل، كانت تصدق ما كان يصدج الكلام بس بدأ يكتشف أشياء جديدة يكمل بها حياته.